Qozonga suv sepib tug'ralgan sabzavotlar masalan <hesitation> sabzi, kartoshka, piyoz va go'sht bo'laklarini solib olinadi. Tuz va zirovorlar qo'shilib qaynagandan keyin olovni kamaytirish kerak bo'ladi va o'ttiz qirq daqiqa davomida pishishini kutish kerak bo'ladi.